باش تدير صاندويتش بسيط، ترفد زوج بيضات، تقليهم، تحركهم تديرلهم شويا الملح، ترفد نص لاقيطة تحط البيض في الداخل و راك داير ساندويتش.